telefonoo niŋ woo tee i bulu bare assi kee noo yee ňiŋ dool miŋ kee fo m'man m'man wool kompurandre baa ke bar niŋ telefonoo man tara i bulu ibe baluula wotoo moo le bee tardee i tariya kuool tiima.